<hesitation> Anah zegny karaha nahazo promotion ndraha de <hesitation> niakatra grade tamin'ny asa tagny, de manakôry fomba nataonah mba ahafa- ahafantarako zegny satria zah io tegna mbô mila mila mahazo grade ambonimbony mba tiako mbô tia ahazo promotion ndraha satria antsika zegny ôlo nama tokony mifagnampy fô amin'ny zavatra rehetra fa tsy tokony hoe <hesitation> raha misy zavatra mahafaly de tokony zaray fa tsy hoe zavatra mampalahelo fogna satria mbô tsara zegny namagna ambaragnina hoe zao occasion ndraha azoko ato e tegna nahazo promotion ndraha.